Kolera viôle aminakà izen̈y kolera viole izen̈y midika karàha kolerany fahafahafatesana fô ndraiky fa- fahazahoako azy izen̈y. Zay izen̈y ko fa lera ko fa misy maty aleglizy efa viole edy kolera lamba atô anaty legilzy ao karà zay.